Kapohana ny atody sady asiana sira, dia afanainao ny menaka dia avy eo arotsaka ao izy dia rehefa masaka ilay ambany dia havadika dia maska indray iny dia izay vita